Wu chkop más activo chaq'ab'rb'i' este tool wu tool kirtij kaab' e kirb'an rchek <hesitation> chaq'aab' ke kti'nik wu kaab' para ke xtk'ob'ik este alimentación wu wurxqiil wu nk'ej raal i todo k'olik chjun chkop chik rb'i'este <hesitation> xk'il la xk'il también es este es jun chkop activo kirb'an procesar su propio alimento chjaay ruuk' <hesitation> ru ruk'ri xi'l, ri xi'l are' wa tambien kb'inik, kb'ixnik chaq'ab'.